Mi suɓii mi laatoo mawndu ladde, mi waɗa ka yaadu am, walaa ko mi hulata nder ladde, mi dogga, mi tuuɓa baroogel koo ngele ngel mi yiɗi fuu, mi tuuɓa ngel e cembe, mi nannga, mi ñaama am sey to mi haari, mi aldata hoore am e weelo koo seɗɗa.